Kua maquina tuisague jaevi, oyapo vaera mbaravɨkɨ tape ombojïmbi vaera, omoaï vaera ɨvɨ, kua jeta omeevi yomborɨ, öime yave mbaravɨkɨ tuisa